رح اختار عالم خالي من الإثنين من الكوارث الطبيعية. ما بكون في فيضانات زلازل براكين كل هالشغلات ما تكون موجودة. <hesitation> بنقذ عالم كثير من الدمار والموت. <hesitation> و بعد ما اب- ما ابي عالم فيه جريمة و شر و هذي الشغلات.